Sehil am, no mbaɗa aɗa selli? Mi noddiima mi heɓaani ma. Jiɗnoo-mi ko noddude ma hannde hiraade. En mbayri yeewtude no feewi. Hannde kay njiɗ-mi tan ko ngara galle, njeewten, kirtoɗen, pusen maayɗi, nguurtinen gowaaɗi. Mi yeewniima no feewi. Mbeɗa sikki tan maa ar. A jaaraama Ko sehil ma.